Akʊkɔpǝe kǝ́ pɨ yaa wǝǝ a lóo co pɨ le keeriu ya pɨ lée ri oturu pɨ le ci lǝ̈ vǝ́ pɨ la nhyɩŋ lǝ̈ ǝ lǝ́ǝ pǝ ko oturu pɨ siimɨ lǝ̈ pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨŋ pa pɨŋ ri.